<hesitation> Su. Sa fisarmonica. Cussu m'è sempri praccia. Sa chittarra mi prasci pura, però primu chi ci fuantasa i diarasa e <hesitation> seu andada a ascuttai sa gara, candu po i festasa. Ma sa. Su soiadori dogna omminga sa prazza e i ballussu sempri <hesitation> su <hesitation> tenienta su soadori esti rasseganau de badda. De sonai dogna omminiga. E quindi ci fuanta ballusu i Ollasta. E poi <hesitation> no monada pura po i ballusu, mah! Già di eu pura de genti po baddai.